मेरो कोठा मुइले रङ्ग्याउनो पण्यो भने विभिन्न सामाग्रीहरु ल्याइबट आउनो छु । रंगीविरंगी वस्तुहरु ल्याइकन आउँदो छु । सुरुमा त मु यो टेबल काँ राख्ने, खाट का राख्ने, कुर्ची कालाइ राख्ते भनिकन सप्पै मिलाउन सक्तो छु । तेसइअरिकन कोठामा केके मिलाउने के के चाइने हुन् त्यो ह्यांगरदेखि लिएर वाउँछि यी स्टिकर भए, वाँउछि रंगिचंगी कलर कस्तो लाउने भन्नेमा मु सुरुमा भर पड्डो छ । अब सुरुमा मु पँहेलो कलर ल्याउनो छु । पहेँलो कलर ल्याइसकेपछि वाउँछि बुट्टा हान्नो छु । सुरुमा म यो एउटा घोणाको चित्र बायुपंखि घोणाको चित्र बजारबट किनिबट झुण्ड्याउनो छु । तेसइगरिकन मुइले पाएका पुरस्कारहरु, मुइले पाएका सम्मानहरु एकएक अरिकन छुट्याइकन त्या राख्तो छु । झुण्ड्याउनो छु, ह्यांगिङमा । वाँउछि तेसइअरिकन मुइले राख्ते लुगा काँलाई राख्ते भनिकन लुगा राख्ते ह्यांगर पनि झुण्ड्याउनो छु । वाँउछि तेसइअरिकन टेबल कालाइ राख्ते भनिकन त्यो साएटमा मिलाउँछु । कुर्ची पनी वाइलाइ राख्तो छु । तेसइअरि मुइले पाएका पुरस्कारहरु टेबलमा मज्जाले सजाएर राख्तो छु । वाँउछि एक ट क्यालेण्डर हुन्छ । क्यालेण्डर पन त्यो एका किलाइनो झुण्ड्याइ राख्तो छु । मुइले वाँउछि मेरा लुगाहरु राख्ताइ लागि छट्टै एक बाकस अथवा झोला किन्या छ । तेइ झोलामी राख्तो छु । वाउँछि तेसइअरिकन मु आफ्नो कोठा रंग्याउनो छु् । स्टीकरहरु भगवानका स्टीकरहरु ल्याउनो छु । कलर कलरका बुट्टाहरु त्याँ राख्तो छु । लाउनो छु । तेइ अनुसार मु मेरो कोठा सजाउँछु ।